Abaziire bangye na ba mukaaka, ba shwenkuru, endimi ezi baazaariigwemu ninga endimi ezi baatandikiireho kugamba tizo turikugamba hati. Ba shwenkuru bangye ab'orubaju gwa ba taata na maama boona baka bari Abanyagwanda, bakaruga omuri Gwanda biija baafurukira omuri U omuri Uganda, baatuura omu nsharo za Uganda na Gwanda omuri Kabale. Kubaahikire omuri Kabale baayega Orukiga, baafurukira omuri Kanungu barya Aba- bari Abakiga baazaara abaana abaatandikiire omu Rukiga ekirikumanyiisa abaziire abangye; taata na maama bo n'Abakiga konka barazaagwa Abanyagwanda.